<noise> Ya, mampiavaka kolontsaigny italianina ndraiky, igny efa fantatsika ny hoe sady magnintogno mpizahatany maro hoe i resaka Vatican i e agny zegny no misy Pape <hesitation> katoôloka zegny mahe agnanjy tsara be, de manaraky zegny, takagny koa zegny nipoiran'ny le- nampalaza le paty reto, pizza, de <hesitation> karakarazana saka- sakafo amy lafarinina magnagno karaha ndregny.